Bojji ɓingel e ŋohugo laahooru, ɗii kujeeji ɗiɗi ɗi alataa mi ɗaanu koo seɗɗa. No mi fukkoto, mi waala gite am ɗiɗi, mi waɗa ka waylitaago, mi waɗa ka naaɗaago, ammaa mi waawataa mi ɗaanu.